A yɪm mɪn, ma kʊn a bwɛbwɛ ɪng wɪ dɪ shɪdɔ wɪ a naba yɛ mɔ, na ma tabʊdɔ. Kɔrfɪ shʊ na ya ɪng tɔkɪn karʊwa, a mʊrɪn tɔkɪn sha karʊwa, karʊwa dʊbkɪn sha a wɪ mʊr ngarɛ, yɪl bɔrɔrɔ wunəng, kɔshɪ yɪl bɔrɔrɔ bɛ a fa nɪ, karʊwa a dʊm a wɪ mʊr ngarɛ wɛ ɪng ka karʊwa ma ɪng na nɪ nɪ tɔtɔ dɪɪn, tɔ ɪng been dɪ shɪdɔ wɪ yɪl bɔrɔrɔ wɪ nɪ a mangɛ, ba fɪrfɪre wɛ, a fɪrbɔ bɛ fakɪma ɪng mɔ taddɪ mangɛ dɪ twalɪn mɪ kɛrtʊ a nwayɛ bɔ. shɪdɔ wɪ nɪ yɪl bɔrɔrɔ a mang mɛ wɛ, lamte dɪya kashɪ mɪ kʊra shɪdɔ wɪ ɪng kɛ mɔ ma karrɛ har nɪ fɪrɪ mangme shɪdɔ wɪ ya dabbɛ naan wɪ nɪ kɔ, ka mɪ kʊra kɔ dɪ kʊtɔ dɪrr mɪn lɔb-lɔb. shɪdɔ yɪl bɔrɔrɔ wɪ nɪ a mang mɛ wɛ, ma nwabɔ nɪmangsha lamte dɪya wʊnɪ kamɪ kʊra kɔ mɪ nakkɪddɪ a nab shɪ ɪng karuwa ma, nab shɪ kɪ karɒʊma kɔrfɪ a be, be dɪ fɪrye wɛ ba kɛrbʊ, ba kɛrɪm wʊshʊ dɛ shɪdɔ a lɪmshɪn a dɪɪr shɪn nɛ sha twalyɪmɪnɛ. Kɔma mam nɔnɪ nɛ wɔ, a, a bwɛrɛn wɪ nɪ, wɪ dɪ shɪdɔ wɪ a tabba nabba shɪ yɛ mʊ kɛ lokaci naye kɔrfɪ na ya a wɪ fɪnɪn fɪlɪn wash, na mʊrɪn fɪnɪn fɪlɪn wash, bwɛl ninəng mɛɛ ɪng dɔndʊr a mʊrɪn mɛɛ kɪn dɔndʊr dɪ mɛɛ tɪ, a be be ya fɪɪr dɔndʊr shɪn dɔ shɪ a murɪn dɔndʊr shɪn dɔ ɪng been yɔrɔb ba shakkɪm dɪ kʊʊr, kɔrfɪ na ya tibir lɔ nɔ kɪn mwɛɛ nɪ mɛrɪ na lamme tibir lɔ, kɔshɪ be bɪ kalkɪn nɪyɛ tabbɪ fɪɪr nɪ ma kɔrfɪ nɪ be wɛ dɪ shʊ ɪng kɔmɛn wɛnshɛ ba chambɛ, ɪng yɛdɪ dɪ dɛbbɪ dɔndʊr dɪ mab a bʊrkʊm, na kɛbʊ ma dɪ kang nɪ tɔ yabɪ kɔtɪn kɔwɪ dɔndʊr wʊrɪ kashɪ ɪng shɔ kɔ, wʊnɪ ɪng kɛshɪ na kɛ nɪ yabɪ kɔtɪn dɔndʊr dɪ man wɛ kashɪ ɪng shɔ kɔ, yɔshɪ shi ɪng yɪn nɪbɔ na shaks dɔndʊr na mab a fɪrɪ kɪ, dɪ shʊ bɪ kalnɪ bɪ fɪkkɪnɪ, ma kɛm tɪkɪr dɪ shɪdɔ wɪ ma yɪm mɛ. kɔ a wɪ nɪbɔ wɪ dɪ mɛkɪ nɪ wɪ a kɔmɪn bwɛl nɪ a dɔndʊr wɛ a tam wʊshɛ dɔndʊr wɔ shɪn nashɛ dɪ shʊ bɪ mang nɪ dɪ twalɪm har a bwɛrɛn shɛ bɪ yɔ nɪ fɛtɪn a wɪ dɔndʊr a dʊbbɔ nɪɪ mʊ, ma wʊbʊ, ma yɪmbɔ korfɪ ba shak dɔndʊr shɪn nɛ, ka mɪ mang kʊrakɛn shɪdɔ wʊnɪ a na ba yɛ mɔ, ɪng kashɔ mɔ wɛ kɔyɪn dɪrr mɪn,ɪng bwɪyangshang, na lɪmdɔ, ka shɪdɔ ɪng kɛ mɔ mɪ mang, mɪ kɛɛr tʊ tikir shɪn nɪbɔ fɪrɪm, kɔ shɪ na kʊtchʊdɔ dɔ, na lɪmdɔ kuma na kwɛtada a dɪrr mɪn, <hesitation> bwalɪm. Daam tʊlang ɪng wa daam a mʊr nɪn dɪrr nii, tɔ shashɪm bɪnɪ tʊlanshɪn a nabba yɛ mɔ, winəng na ya, na mʊrɪn yarangkɪn mwɛɛ, kɔshɪ ka nɪ lʊm a mʊr mwɛɛ wʊ kɔ, ɪng mɔ ma tamɛ ma fʊ ma yɛlɛm naa mɪ kɔbɛ kɛmwɛ dɪ shɔ nɪ, kalmɛ shʊ bɪ mang kangtʊ wɛ, ɪng mɪ a yɪm wangɪn a kurɛ mɪ been na mʊr shɪ, kɔshɪ ninəng a kɔbbɛ kɛshɛ kɛ, kɛtu fwal bɛ shɪ shɪ ɪng mɔ mɪ ya ma kɔbbɛ nɪ nɪ wɪɪ. Kwaad a fɪnɪn kakɪn karʊwa shʊ bɪ mang yɛ dɪ kubini. Dɪ daan a dʊr shɪdɔ wɪ ɪng da ma yɪmbɔ dɪ na ɪng sha. Kamɪ kɛ tɪkɪr kʊ ba shɪrabɔ, tɔ shasshɪm tulangshɪn a mʊrɪn yaam mɪn wɪ ma kɔ fɪdʊ kuma ma kɛɛm tikir a mʊr shɪ nɪbɔ firim a kɔmɪn nɛ, daan shɪdo wɪ nɪ, a nabba yɛ mɔ lamte dɪ wɪ nɪ dɪya wɛ <noise> shɪdɔ wɪ a nabba yɛ mɔ A bwɛrɛnshɛ kɪ, ɪng wɪ dɪ kɔrfɪ bwɛlmwɛ a yang makaranta a mɛrɪ dɪ, dɪ mangkangɛ yɛ bwɛlɪn nineng a mʊrɪn be ɪng shɛ mɪ been dɪ shɪdɔ wɪ ma kɛkɛ wɪ a dʊr shɪdɔ shɪ dɪ mang kangɛ kɛ yɛ bwelin nɪrɪ wɪ, amma a fɪɪn fɪshʊ,ba mang-kang dəbkɪn keto shɪ yabɪ kɛrtʊ tɛɛ bwɛl nɪrɪ kʊ shɪ ɪng mɔ mɪ shʊrtɔ tee bwɛl nɪrɪ wʊ dɪ tɔr, dɪn ba twalim bwɛlmɛ wɪ yɔrɔb dɛ, tɛɛ bwɛl nɪrɪ wʊ a mang yɪmɪnɛ dɪ toor a dʊr shɪdɔ wɪ ma yɪmbɛ. Tɔ shasshɪm tʊlangshɪn wɪ dɪ nabba tɔ a yɪɪm mɪn wɪ ɪng da a lamte dɪya na nwabɔ dɪ nɪmansha kɛ, kɔn mɪ fangɪn mɪ fangtɔ, yaam, shɪrr ɪng wa ɪng nabba shɪn naan wʊnɪ wɔ, amma mɔ ka dɪ nabba yɛ mɔ kɔ. Tikdir naan yadda mʊ tikidir a mitikts kɪ kʊ da ma koom fidu a dʊr. Tɪmmɛ ma neem tɪkɪr a fan yamba mɪ shakshk a fɪya yamba kɛ dɔn tɪkɪr mɪ keti wɪɪn yorode a dʊr wɔrɛ mɪ fokte wurɛ ma ya farms iɪng yokar shɪ be ma yokarim farmɛ dɪ fok wuren shɛ kssw bwenr bete dɪ nacchi bwe a be dɪ yiim dɔm-dɔm yɛ yɪn yɪn na yɪmbɔ ingwi dɪ fare toddi nenni keto bɪ limbir keto bɪ limbir ksshi bunnum yimshi na yɪmbɔ iɪng wɪɪn dɪ bare wɛ a nanibu shɪ shɪ wɪɪn dɪ fare farmɛ shɪ ingms iɪng fork nwe mɪ mʊ fok bwe wɛ fang yama lettitin letts a dʊr wamgin da nabba nabba dɔ a shɛ na murɪn keto nonɪ nɛ wɛ iɪng wɪɪn dɪ yamba wɪɪn a deb diri keton nɪyɛ a yo tamɛ dɪ shonɪ kɛ bɪ kerkin baren bwe wo shɪn mʊ mɪ fokto bwe wo baren bwe wo ingbeen dɪ shɪdo ba mang mange kɛ a fokiye mɪne a dɔm naan ma dɪ bwɪm a fabs. Shɛ dɪ bwɛrɛn shɛ, be a yɪm tɪkɪr shɪdɔ dɪ yatɔ yaam mɛ kɔn dɪ nab shɪ tɔ, ɪng shɔ da ma sha yɪmɪn kɛtɔ wʊnɪ ɪng kɛtɔn nungdə nɔnɪ na ba naba dɔ a fɪya mɔ, a mʊrɪn yaam mɪn wɪ nɪ ɪng shɪdɔ wɪ mɪ kɔtʊ tikir a shak yɛ mɪnɛ kɛ, ka na kɔrfi ba na yɛ shɪn ɪng fʊk bwɛɛ wɔ nungi mɪ a yangɪn fɪya bwɛɛ nɪ kɔ, na na nama shɪradɔ a dʊngʊm kɛtɔ wʊnɪ wɔ Yamba dɪ fɒʊktɔ kɪ nɪ mang tikir a yaan daan nɪ yate ka nɪ rɪm mang kɪn tɪkɪr kʊ daan shɪdɔ wɪ ba bwaanɛ bwɛrɛ kɪ, ma fʊfʊ wɪ yɪlɪn Yamba a chɔnnɪ a mʊr shɪ, wɪ bwɪɪr kuma dɪ daan ma kɔ Yamba a wangtɪm mɪ nɪ dɪ shɪdo bwɪir naba kɛnɪ dʊ. tɔ kɪngnɛ tɪkɪr ɪng bwarang shang, yaam a dʊr tɪkɪr ɪng bwarag shang shɪdɔ wɪ dɪ nɛtɔ kubini nɪbɔ fɪrɪm a dʊrtɪmmɛ kɪngnɛ kɛ, Yamba dɪ fʊktɔ shɪ nɪ ya yaam a dʊr tɪkɪr nɪ tɪm tɪkɪr ka dɪ shɪrr nab na tɪkɪr kʊ kuma kɛ tɪkɪr a dʊr shɪdɔ ba fan a dʊr shɪ nɪ tɔ shasshɪn tʊlanshɪn dɪ naba tɔ nɔnɪ a mʊrɪn shɪdɔ wɪ a fayɛ a daam dʊrtɪmmɛ kɛ. Naam nɪ wɪ kabɛ, ba fɪr yɪ mɪnɛ shɪn kɛ a mʊr kɔdɔ shɪr wɪ ma yɪm ɪ batʊ lɔb-lɔb bɛ. Mu ma yimmin teebonniye a kʊn na kɛ nɪ shɪ kerrang iɪng fang batts krrngi iɪng wɪɪn dɪ battu bb. bb a murɪn namen rsdds, krrang iɪng fang batts daan kashɪ shɪdo bɪ mangtɛ mɪ nwam shɪ dʊm krrng. Ingwi a mʊr shɪ kʊ ma fofu sho daan battin shɪn dɔ a chom sho kerring ingfang batts mishame ingwi dɪ kwaan ingwi dɪ batts nɪ mʊr mue ingbeen dɪ batte teebon nɪyɛ a nani shɪn iɪng buyi shɛ dɛ wishe ba neem sho kɛnɛdɪ buyi ingbeen dɪ batts ingwi kene dɪ tɔ a murɪn namen rsdds ma yiman ingwi dɪ batte wɪɪn mwar ksks ingwi dɪ batts kə mɪ nacchim sho ieds, mɪ shwi shɪm ieds iɪng na tab shoke kʊ shɛ ma mangim dɪ tɪkɪr kʊn dɪ yarte dʊr shɪ a wɪɪn mwar ksks iɪng kiɪdɪ dɪ batts a bwanin iɪng sho krrngi wʊ a wɪɪn misha mɪ wishe yamba teebon nɪyɛ, misame iɪng kwan dɪ shni kwan shɪ kuma a kuri by wɪɪn dɪ batts kə dɪ ya dɪ bn dɪ bwɪm kʊ naddi shske mishame ingwi dɪ shuʊnɛ wo a murɪn naman rsdds tulangshin ingwi dɪ nanain iɪng wɪɪn dɪ batte ingwidi namen rodds woni teebon nɪyɛ yang angal shɪn kwakalts. Har Yebu a nab shɪ kwakaltɔ ɪng wɪ dɪ batɔ ɪng fang batɔ sosai ɪng dɪ batɔ lɔb-lɔb a mʊrɪn nɪn dɪɪrr shɪn kwalaltɔ ɪng wɪ namɛn rɔddɔ winəng nam nam bwarang shang kɔ ma shwɪɪ shɪ kɔ, ɪng tab dɔn batɔ dɪ shɔ, kɛ yinəng yinəng shɪrr fɪ ma tɔ kɪngnɛ kɛ ka kwakaltʊ lam wɪ kɔ ka yineng kɔ a nɪbɔ fɪrɪ a lammin fɪshʊ nɛ wɛ batɔ dɪ shʊnɪ nɛ kɛ nammen rɔddɔ tulangshin wɪ dɪ dəm dɪ batɔ kɛ, karʊwa karʊwa ɪng mʊrmʊr, karʊwa kana shɪ dɪ, batɔ Yamba a neem batɔ kɔ nana banɪ ba bɪtɪshɪm shɔkɛ, dʊngʊm kwaa dɪ shɔnɪ kɛ, kɔn batɔ a lwabʊn shɔ. Kɔn Yamba a mangɪn shɪdɔ wɪ ɪng been dɪ batɔ kɛ, a mʊrɪn bʊnʊm batɔn shɪn dɔ, ɪng shɪdɔ wɪ dɪya ma tab tab karʊwa ɪng sɦɔ tɪm dɪ shɔ ma tab tab karuwa ɪng yɛlɛ a nʊngdə mɪ fuktɛ, ma tabtab karʊwa kɪ yɔrɔb har dem tɔ ɪng dɪngtɪshɪm ka kʊnkʊn kʊ, a lɛkɪm dɪ daan kimə dɪ kwaan. Tɔ ɪng bʊnʊm batɔ wɪ ɪng da a fabʊ wɛ, bwɛl kɛrɛngɪ ɪng bwɛl shɪr bwɛl bɪshɪn har lem shɔ batɔ, a lem shɔ batɔ, tɔ Yamba dɪ fʊktɔ. Nɪ nab dɪ batɔ naan nɪn shasshɪm bɪ nɪ wɔ. Kɛrɛngɪ ma ngalɪm dʊn shɪn dang, kwakaltɔ ma ngalɪm dʊnshɪn dang bɪ nɪ nabde mʊr mʊr naan bʊyɪ, ma kɛ wɪ, shasshim ɪng wɪ namɛn roddɔ wɪ dɪ batɔ kɛ tulangshɪn wɪ ɪng da ka mɪ yɛ yɛ mɪ ngal dʊn shɪn kʊ, ɪng tʊlangshɪn wɪ tɛɛbɔn nɪyɛ a kɛnɪ ma yɪm ma a mʊr shɪ kɪ,